<hesitation> mìɔ mìa gbɔ fifidzì fia ne edzi be yeawɔ ŋsẽ dɔ ɖe fia, ya te ɖa akume axɔ ɖu adzo, hafi ne ya dzo ayi nuka mea, mì tem ɖana ayi mɔwo, atsɔ le ɖe asi. Ne eva yi le do ŋsẽ kaka ŋsɛ̃ dza va vɔ nɔwoa, ya gba tem va ku ayi ma, aku gali ɖe eme kpoa, mì gba nana anyi ɖe ŋti agba ɖui. Ne eɖui, agba trɔ continuer dɔa, kaka va yi ɖe fiãsi gbɔ kpoa yea gbɔ va agba va ɖu akumea zã me. Ye ŋsẽ mava vɔ nɔwo, ye ava he dɔlele ɖe atsɔ va lã me be dɔkavia mia ce evatsɔ nua nɛa me nyina nene o. Vɔ nenyi be ye ɖu akumea ŋdekĩ me kpo eva yi le dzi le do hɔhlɔ̃ kakaka ne zãdodo gbɔa, ne e gbɔ kpo ne egba va tsɔ akumea ke gba va ɖa tsɔ ɖu nenea, woanye be, tso ŋdi tɔa dzi elea, emiɔna dɔkavia vɔa mì va force nɛ be wetrɔ me. be akumea neyi neyi, neyi, neyia, edona dɔ mì voa mì me nya na o kpoa emɔwoa.